Ntāā nkóó dine neña ne kueti ne inaxeꞌnu vevií ja kuétsi ináxeꞌnu vevií ja ne váꞌchi vachi dama ci naꞌa na ñáꞌ ngadɨ́ɨn ta ka kaine ntɨꞌɨ ñeꞌnu é ntɨ ne ntɨ́ꞌɨ xeꞌnu é ɨ ne váchi iu respetu kuétsi vevií ja ne ñaꞌ na ña tui ññaꞌanga nakaꞌne ntiusi ñaꞌ na kaimii mii kɨni no kainañeꞌe tá níꞌi niꞌi dɨta neɨtalvéd no dɨta ne kakāꞌan vií saludar pero címii ne sa neé ñaꞌa ñaꞌa kata ka ne ɨɨn dɨ̄chin ná ne kākūnáa kakunaa i ññatui ñaa nga tuí ña nga tuí respetú ña ña kuethí ne ne ndɨ̄chin ngá ne kākūnáa ne uéno cí nane ntɨꞌɨ kaixeꞌnu é e ne dɨꞌɨné ntɨ ne dɨko kaꞌ ña vi viíne ntoo saludar ditó nto ntito o mete ña dííto ne ntoó ne nto ne kaꞌnu ci dîtó nto ntō ne káꞌnu chíi dîdí nto ñaꞌ ña kaꞌnu o nti sínu ñaꞌa nsntisiniu dîdi ntisinotíu cí nadɨko kaꞌne nto ne ntɨꞌɨ ne de kaxeꞌnu ne nɨ nté kaxeꞌnu é ntɨ peo tivevií ja ne kuéthi inaxeꞌnu ne ñaꞌa ngā váchi. Vachi dáma vathi kanentɨꞌɨcɨ ngá ne kākunáa ntɨɨi na ne kākunaa ci de ēꞌe ñꞌ na ñañate takakuentū i kuentu i si ne vachi voꞌoyu ci kaine ñaꞌa chuun i ne ñaꞌa chuun i ne kaiuꞌuxeꞌnu no ne ꞌ ne nté ngo participar vi méꞌñu déngo partisipa ñuꞌú ne gíni ngo ni ka kaige ni ña vi meꞌñu ne ntéé ntaꞌa ne ñaꞌa chuꞌun i kíkaꞌña ña nakaꞌne ñá ñɨɨ ñā kada kiꞌin ña kikáꞌan ña ntaꞌa ñaꞌa chuun i uvevií jā ne ñaꞌa ci te ñāꞌa ka ûꞌvi ña ñongo ne ñaꞌa tuiña kontenu v ñ ñaꞌa vóꞌoio i ñaꞌa ga tui respetu ña ña chuún i de éveser oo takanákaꞌan o te nee ñaꞌa chuun i ne meré eé reser vi ngo respetar ñaꞌa vi ngo respetar ñaꞌ i nñhí nga nántixhin ñá ña ngo ne vii ngo respetar ñaꞌ ña kunaa niki vovingo saludar ñaꞌa veci á kada ñá te undu kuingo nkaini ngo idɨ ko vachi kakunaaɨɨnváꞌ én n nɨꞌɨ de kaxeꞌnu ne ne kntɨꞌɨ ci ngá ne kākūnáa ve ti vi ngo takuétsi ñaꞌa káꞌan nko niꞌi kuéti káꞌan nko tokodko ne navií ne ña vini ña respetar. Vii ni ña dɨkoo káꞌni ña ntiusí niꞌi ñaꞌa da ñá na te kɨ̄ɨní ne a ñá na i nakaꞌní a ntiusí ñꞌa ñaꞌa vií ni aɨ ti ntanaxináxuun ntu nú ña ñaꞌa nakaꞌan ñá ntiusi ntɨꞌɨ chí ngá ne kākūnaa ka nesdɨkō ne míi ee ngo dɨ ko i duko neps kaikaꞌa ni ñaꞌaio mmíi kueꞌeno ñ kñaꞌa í ñꞌ ñaꞌa kakáꞌan ña ntiusí kini kakaꞌán ñá ña ngo pues te te ntā kangoo iaꞌá ngo ne kini kakaꞌán ña ña achi na kakaꞌán u ni kuetsi achi nga konseju kakáꞌan ko á chi nai ñdɨkoo ne ññꞌa nté ññaꞌa nakaꞌan ña ntiusí i eemete ña te ña xā taꞌn ne ñaꞌa ne káꞌan kuntiusí niꞌí ni a te mii ña ñaꞌa kakáꞌan ña ntiusí mii ngo ne káꞌan ko ntiusí níꞌi ña dukoo dukuān ne dukutokoo ñaꞌa kunáa ci teꞌne kakunaa kán ne ɨn ntɨꞌɨ ne i ta kaénákaꞌan ko ntɨꞌɨ ne i viko vꞌ ntɨꞌɨ ne i tinga n ñaꞌa ñaꞌa ñaꞌa kuīꞌí kunaa ñaꞌa kuiꞌí kunaa ci ci ngá neps chí nga kostunbre ka túí i ña ñúu nko í na dɨko nés ɨn ntɨꞌɨ ne ñnananiidɨɨ kanáñēꞌe nu kóꞌ io nɨ kanakiꞌna na pkadiña ña kuvaꞌa ci ntithi ka ñuú ngo ne di xi kaa ñáꞌa kadama ñáꞌa cí nga nee vóꞌo yo ci dɨko ne kaidɨko tiꞌo nu kóꞌo o ne nāgescúno ne ñuú ngo ne dithi kāa. Ndithi kāchí ó respetú īó dɨ kō ne kaxhikaꞌa ñꞌ ne u ñaꞌa ñáꞌa kakuná meti tsí nga ne kakui sigir vóꞌio vóꞌio kakuii vóꞌyo kakuiꞌi ña kúna pero tí tee ti nga ñaa káꞌan o ni kuetsí te i nga ñaꞌa kaan é é kuetsi xe ne ñaꞌa ña ñꞌña nántiu kaꞌ ne ntiusi ña nántiu kaꞌ a tsí nanɨꞌɨ ntɨꞌɨ hɨ ná kakuna ka ne i gaítadɨɨ kachi dɨkōo nethí nga né kunáa ne ñaꞌa kuentu iche ne ñuꞌu ne gini nko ci míi kɨꞌni ña kikakikaꞌn kanñaꞌɨ ne dɨ̄ꞌɨ ti d o ió ne ñaꞌa kantíchi ne kuéntu i tsɨ ne pasadunaní ña a pasadunaní ne ñāꞌa é kikan kán ne dɨꞌɨ ne dɨkō geé ña ne nakaꞌa ña ñɨɨ ña ne kada kadaviī ñá saludar kaa ne kada kaꞌa ña kanakuntōo nko ci ntaa ngo dɨ kāte i kuéꞌé ne te i kuéꞌe ne dɨ̄ꞌɨ kué tsí ne dɨ kā ne dā kiká ña kinatekú ña dé kika ña kinañáꞌai diokon nto ne in ka geé ña núviꞌ i núviꞌi ña chi nga ñeene ña ne uꞌu ne ñée vegino té chuun ña ꞌu vegino natēkú nko toko ne ntoꞌo ne iñini nto mmí gee diokon nto v ñá ñaña xanga ne iña xáꞌan ngá kuii vi ci i kueꞌe ña d ñaꞌa ñ ñáñ mete kudî n ó ne ñaꞌa ñꞌ ñáꞌa ngá kuii vi ti i kuéꞌe ña. Kane ɨɨn skuxé ne kaikaꞌan kánia ne ne dɨ̄ꞌɨ́ ne chí nga ne tuku kāachi kini ñá ne kikaꞌnká ne ña a ñaꞌ iꞌa ngo ne ōtí kuetí ne chí nga kadē kuéni te i kantiu kaniꞌviti nidioko no ne chinga véꞌiu kane í ió permisú iō permisu kɨꞌv ña ne dukuān ne ínantaango ne ntííko kkane koo plasu kanetaldiá ne kiꞌne ntó nantaa ngo kane vesku ni a kāiñe ni ña e ixe ne nukuan ne nantaangu ne ntii a ñaꞌa ide kuéni ntoꞌo ñaꞌa ñá ku ña ntaa ngu kaete kai kachí nedɨ kuétí ne ñaa chi duꞌú ne kani viꞌuniti a kēgō é nū nu dɨkoo ne íkaniꞌ viꞌi dko ne í muchachú ne e íkui kɨꞌi kɨvti ne íkui ntaa ne tí pero miéntra ne ñá kui ña kuikuia kāvtií nga uá é nu é vií ja ne tuku kāachi dama cí mii ne miine tí kueti mi ne i mii netí nanatíiti m neti nantaka ti nedɨ̄ꞌɨdinagee ti ne í mii netígiꞌi ntiꞌa dko n ña é te ña e da kakuntuí xxe vií ja ne ddama cí miineti miinesi nánatííti kane te vi é kaniꞌi viti tev ñꞌte vi é ñaꞌa ievieni vití nei módos Pero n aꞌan núu ne te ña kani ví ti te ñāꞌa īó ñá ntɨꞌɨ ña kaí koo itin ne inka i kā vií tsi ña ñaꞌnīꞌ xeꞌe ñúkún ne po ñaꞌnīꞌ kúsute iꞌachɨa te ñꞌa te ña kani viꞌi ne ti o énūu níꞌi e níꞌi te te ntuku ti ɨn konpaáa te xee ni viꞌi ña ne ntákaá ne níꞌi per tí te ñāꞌa te ñaꞌ níꞌi konbaa che ña ña eni viꞌi ñá ne dɨɨ kaa ña ñáa nīꞌi pues ñaꞌ nīꞌ dina ntíí ka ni kaꞌan ne dinga vaꞌa ne kaitkoo ña xáꞌan chi dkandɨɨkuta ní ñati ne kani viꞌi ne tí kani viꞌi ne sí vi kani vií ne si ntɨꞌɨ ne requisitu íkan ntio ne ikan ntio ne xeꞌe ñúkún ne viíne sinekoó ne ña xáꞌan chi ci kutaa ntíne sí vi kuii kóo ia ntú te ne tí te kani viꞌi ne tí te īó ntɨꞌɨ sacramentu ti neɨꞌɨ ne kuii kunu ntúú ne ti í kuii kóo ia ntúte ti kuii kuii kóó dɨɨ kōo n xña xáꞌan ci ña xáꞌan ci kudadú chi īo kui kunu ntúú ne ti pero tí te ñāꞌa te ña vii ne ti ɨn ntɨ̄ꞌɨ ne requisitú ne íkan ntio cé á ne vin má ñaꞌ ñánīꞌ naꞌnīꞌi kani viꞌi ne tí vi ñánīꞌ kúsute iꞌati vi ñánī. I te nántio neé ñaꞌa kuiti padriuu n ñáꞌa nīꞌi pero tí vóꞌo io idɨ kōo kai kade kueꞌni no ña ne kani viꞌiñu kani viꞌvi untɨꞌɨ ne neeíkantio ntee i éeñu kune í ngani víꞌi ñūꞌ ña xaꞌan ci vi nko ne dɨkoo ne í kuii ci íkunuu ntuu chi no kai nántio n ñaꞌa no kui kuingo padriu nú ñá kui ñaꞌa chi kui kuingu padrin kunu ntú nko i í un ntɨꞌɨ requisitu nēe i kan ntiꞌō nte ña xáꞌan í nga e ña xaꞌan chi í tiempú ci ntio tiempú i ntio ne dɨko ne tiꞌo ci ñanɨ ntɨ̄ꞌɨ ite nantio ne ñaꞌ i platica vi ī ñanɨ ɨꞌɨvi dɨko tiꞌo dɨkō kūkuéꞌe io nīꞌi ngo platica nīꞌi nko i ne áiña xaꞌan chi ci í í kunu ntuu ci no kate kɨn ntio kaꞌni viꞌi ngo vi te ntiūkusu te o kusu te iꞌantú te vi i kusu te īꞌá ngo vi dɨko o ne ikā ntɨ̄ꞌɨ ítāntéan ti ngo viti ña xáꞌan chi í kantɨꞌɨ hi kunuu ntu nko pero tí te ñāꞌa vií nko ntɨꞌɨ̄ i ngá ne nu má ña ñáꞌa kui kunu ntūu ngo tí nga nee vóꞌo io vóꞌo io ci tsí nga kustumbre ka tuiñū ngó ne vii ngo vií ngó takueti vií nó dɨkō ne p kai kaꞌan ko n tí nga konseju kuéꞌe ngo iꞌa nko pues kai kaꞌan ko ñuꞌún ne dɨ kādé éngo ñꞌún ne ūꞌu e ni viꞌi ñuꞌ ne eni viꞌi une. Ntukān ne ía kaxu ku n ini ákuun ntkān ne ntoꞌo ne vine nto ta koo é i kani viꞌne ntó ne dukoo ni ña xáꞌa chi ña xáꞌanchi ñá ni nto a ráa du ne vii kui kuinē ntó padrinu vi kui kuiꞌin ne nto ña xáꞌancha vií i ne ntóꞌo ne īó n ntɨꞌɨ ne sacramentú ne o ntɨꞌɨ í nachí ngantio ntee pero tɨ te ne ntoꞌo nñ nanevií ne ntó ne nuu máá ñaꞌa ñáꞌa nīꞌi p ñaa nīꞌi ña tuí ñatuini ññaꞌa ntéé de go kunpliír takaina ntí e ne ína dkoo dntɨꞌɨci nga viꞌ ngo ne ña xáꞌan che í kunu ntúngu.